Ede lambo lambo tsy de tian'ôlo aminay any lôtra satria volagnin'ôlo lambo zany matetiky biby mandende fôgna lazain'olo biby maloto mpihanana tey manganjany.